إذا أول حاجة إذا كان طبقي المفضل وهي شعرية مدوخة، نجيبوا شعرية جاهزة وندوخوها، بعدين نعملوا وتجلية بعيدة عنها تكون عبارة عن بصل وطماطم وخضار وبطاطس، وبعد ما تطيب ال <hesitation> التقلية نحطوها على ال- على الشعرية.